No fa bonbon no zaka da maro ny haiko, satria efa maro avao ko ko ny <hesitation> efa nihañiko. Bonbon moa zañy fizakaña amiñay añy. Fa vatomamy vatomamy moa izy Antañanarivo aty io. Fa añy amiñay izy alo da bonbon zahay mangalangalatsy fizaka vazaha zay. Da karaza bonbon efa nihañiko moa sady haiko teña malaza. Fa haiñy zaza àby ndre zazakely io zaza mandiñiky io amiñay añy da efa nihiñana añazy. Ny añarany da pektô, zao àby zao ny haiko. Satria zao maro hanin'olo amiñay pektô, a bonbon jôky. Iño io koa raiky mamy mamy ho sokôla ty? O karamely avao <hesitation> raiky ty teña efa nalaza teña nalaza loatsy izy ty tamy taon-dasa atao. Tity fri zao soa soa zao sady mba mora ny vidiñy. Da mbô misy raiky teña zahay da teña mahita fa soa raiky atao bonbon raiky atao bonbon sigara zay maña endriky sigara izy io zañy sry foiñao avao izy da sady miñono añao no mifoky sigara tsisy fa izy tsisy setroky zañy fa izy zañy ahia sofôrme avao sofôrme am-bava iñy zañy fa ñono.